A na chunda sugua na la e dinge gue na dinge guxinthaa son pablo' ya bikon sen chjan ni chasen ni la nichu xan tjanga nu uxintha la ngi unde e na sen bara x'ena gurra uxintha ncho ncho yee ncho thun uxinthaa nanu thua <hesitation> esta chasen jan ya ya mi ndaxi bixana inchin thinton se balun jan te sen ya la icha na 'ian ru 'ian tun 'ian 'ian tsa ni ncho ye la yaa ni nicha'na the na thi ncho ncho ye e nguji coja bara thi tsudo ni la nchon nchina la tu tujina runbo jan tsjina kanika <laughs> ya nthaxruan jan na ra tajila nda bitsa na na ngene' y y yao thi guaxruan <laughs> rugua 'ian nda ya bichana 'ian taguan jan.